ايه ضروري انك تجرا الاقتصاد لان الاقتصاد هو يساعدك في اه انك تدير الموارد بتاعك وتخطط للمستقبل المسـ- الاقتصادي فلهذا انت لما تدرس الاقتصاد وتقرأه هذا هيساعدك ان انت هتكون يعني نظرتك الاقتصادية تكون نظرة يعني وجميلة ونظرة يعني مفعمة بانك انت تعرف كيف تخطط لمستقبلك الاقتصادي